أول وظيفة لإلى هى وظيفتى الحالية دكتورة تحاليل ، ما جت غيرتها من أول ما تخرجت وأنا الحمد لله أشتغل فيها ، وأثبت وجودى بهاى المهنة ، <hesitation> ومرة الحمد لله راضية عنها ومستمتعة فيها اا- ما بفكر أغيرها ، ااا- حبيتها وهى أصلاً مجال دراستى.